<noise> Vô ray tao mialoha da fa fantary hoe <noise> aroy koa gn' andehanatsika <noise> am tao ho avy; da magnoma gny vola. Laha fa voahango gny vola, tonga gny vakansy be igny, am fialahatsatsatsy; <noise> da mandeha.